أفضل العمل بوظيفة براتب منخفض، شرط أن أكون أحب ،لأن لو براتب ع-عالي أنا ما بحبها، لأن بمل منها بسرعة، بحب <hesitation> أشتغل <hesitation> الحاجات اللي أحبها، <hesitation> الشغل اللي بحبه، حتى لو كان براتب ضعيف.